ډيزرټز يا خواږه شيان ډېر زياتې انواې لري. زه به د يوڅو نومونه واخلم: چې کېک شو، آيسکريم شو، کلچې شوې، جلبۍ شوې، پډېنګ شو، موز شو، پنېر کېک شو <hesitation> او همدارنګه جلبۍ شوې، ميټايي او فېرني.